ගිරවුන්ට මිනිස් කතා සහ ශබ්ද අනුකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් බුද්ධිමත් කියන එකයි තේරෙන්නේ. ඊට අමතරව <hesitation> ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් වක්‍ර හොට <hesitation> ගෙඩි සහ බීජ පැලීමට හොඳින් සැකසිලා තියෙනවා.